gott kvöld margir af vinsælustu smellum stuðmanna en líka faldar perlur ganga í endurnýjun lífdaga í Sirkus skotna söngleiknum slá í gegn sem verður frumsýndur í Þjóðleikhúsinu á

laugardag Guðjón Davíð Karlsson gói er bæði höfndur og leikstjóri verksins og segir það hafa verið þrautinni þyngra að velja og hafna úr stuðmanna við litum í Þjóðleikhúsið

gói segðu mér frá augnablikinu sem það rann upp fyrir þér að þú ættir að gera söngleik

söngleikur með öllum

að gerast þetta er búið að vera mjög skemmtilegt ferli

þetta gerist úti á landi í félagsheimili þar sem er verið að halda upp á hundrað ára afmæli leikfélagsins og þau eru að setja upp gullna hliðið potturinn og pannan í þessu leikfélagi

heitir Sigurjón og er leikinn af Jóni Gnarr hann er orðinn svolítið stressaður fyrir þessu og finnst eins og enginn geti leikið hlutverkin hann er búinn að standa á þessu sviði lengi og á sama tíma kemur sirkus í bæinn ég var ráðinn til að smella

ég hafði það í huga

mér fannst það svo flott

maður er líka meðvitaður um það að það eiga allir sín uppáhalds en líka kynna gesti fyrir

þetta eru fagmenn fram í fingurgóma þeir vita nákvæmlega hvernig á að semja tónlist texta en á sama tíma eru þeir með ótrúlegan húmor fyrir sjálfum sér súran og spes húmor allir þessir búningar sem þeir klæðast og svona

allir þessir búningar sem þeir klæðast og svona

eiga fullt af nöfnum

allt í einu inn út inn inn út ég hugsaði af hverju er svona mikil áhersla

sirkusinn kemur með inn í þetta er